Është jetik me marrë një pushim nga teknologjia për me mbajtë një ekuilibër mendore edhe fizik. Ndërprerja nga bota digjitale ndihmon në uljen e stresit, përmirëson gjumin edhe favorizon marrëdhënie më të thella ndërmjet njerëzve.